ما بو شيء يخطر بذهني دالحين أنه مرحلة الطفولة كلياتها ذكرياتها مرة حلوة، <hesitation> ما كان عنا هموم مابو-ما بو اشي يعكر صفو الحياة كلياتها مهمة م-مابو اشي بعينه يلفت نظري أو إني أبي احكيه.